<hesitation> Tiŋ nȧŋ yaȧ mȧȧŋ ko yiwieè dìì, weè tiŋ ne ȧŋ woȧ nyȧȧŋ ko yiwieè dìì nȧŋ jele gowojɔa, aŋ bȧ naiŋ jìlìè ke sai nyȧȧŋ ko yiwieè dìì nȧŋ jele, taìŋ mìŋ naȧŋ jɔùŋ jɔa kpɔ̀ɔ̀ yɛi kȧ jȧȧ miȧŋ bi jii yɛi naȧŋ tòloò mȧȧŋ jɔ̀ȧim suiɗìi, wo kpȧyiim mȧmiŋ ȧŋ yaȧ wa nyunie faiŋ naŋ yèwè dùkɔɔ̀ naŋ hnè ke bɔ̀ saa maȧŋ wa nȧwèè nyɛɛnɛ̀ŋ, yèè wò naŋ jȧȧ maŋ kpɔ̀ɔ̀ miiŋ hmɔ̀ɔ̀iŋ, ɓȧȧ ɓòò naŋ wùò ko gbòò dògbȧ aŋ gbiŋ dùȧŋ ȧaŋ ka, ȧŋ naŋ naȧŋ kɔ̀ kɛ̀ ȧŋ jòȧ yȧwi nanȧim wiatȧ kpɔ̀ɔ̀ mɛɛ̀ŋ kɔɔ, mìŋ wuo nɔŋ mìŋ kɔ̀ȧ mìȧȧŋ tɔ̀ miŋ hnȧŋ miŋ wȧȧ miŋ weè, mìŋ naŋ naȧŋ wɔ̀ɔ̀ maŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ, maŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ naŋ ɓuuyè, mìŋ kɔ̀ȧ naȧŋ nɔŋ mìŋ gòo tɛɛ̀, ka hìȧŋ hoònɛ̀ɛŋ yè tɛɛ̀ e gbìlȧ, mìŋ dȧauŋ nòò nɔŋ wȧȧŋ miàŋ fè kɔ̀ɔ̀yɛ̀ nɛ̀nɛ̀ŋ yò muȧŋ bi kɔ̀ȧ geìŋ nòo, ka ɓɛìŋ ka ka nyɛ̀nɛ̀ŋ, maŋ yai wa nɔŋ nɔ̀ŋ yiniè ka gbìlȧ hòònɛ̀ŋ bȧ lii gbiŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ sùȧ, wo dèda miɔ̀ŋ naŋ wa naȧŋ hnè wèè aŋ gòònò ke bɔ nyiŋ nɛɛ̀ŋ, maŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ sùȧ aaŋ naȧŋ yɛmɛ̀, wo kɛìɔ hoiŋ fòo kȧ gbìlȧ gbiŋ yȧwi nanȧŋ miɔ̀ŋ, kɛɛ nȧȧŋ nɔŋ ȧŋ naŋ wi wa ɓùlò aŋ wi gè kùȧŋ yìwìȧ ɗɔɔ yii, wo gò wi fè nɛ̀ŋje hoo day lii e yɛi tuwò e yɛi jȧwȧ, nìì lɛ ɓɛìŋ sìà aŋ nyùnȧŋ aŋ wi juulȧ, yìwìȧ ɗɔɔ yii nȧȧŋ nɔŋ maŋ wa woò mìàŋ julɔfɔ mìȧŋ maȧŋ wa nȧwèè wùò until ka hȧì jɔ̀ùŋ wùùmaim, tiŋ jaa yaȧ nȧaŋ sùȧ, yàwi nyùùŋ kȧìŋ nɛ e nɔ̀ŋ kȧàìŋ dòmaŋ ka nɔŋ yɛmɛ̀ maŋ hòȧ kùȧŋ ko bɔ̀kè nyùùŋ ɔ̀ɔ̀ ko gbȧlȧ kɔ̀ì nyùùŋ kȧȧìŋ nɛ mùŋ jɔ̀àa nɔŋ kà ka kȧ moo jòà, because miŋ manȧŋ wùa, e wùa siȧŋ, nȧȧŋ nɔŋ ȧŋ naim wa ɓùlò ȧŋ naim gè kùȧŋ tiŋ jaa yaȧ nȧaŋ diɛŋ.